<hesitation> Raha anao zash mande tàgnagn'olo ka sy fantanao na hoe sia anao, gn'hitako mety amin'io aloha de magnotagny eky, agnotanianao gn'olo ame tagna aia moa rô iaho tô fa misy tagny andehanako gn'ame raha nefa sy fantako hoe amign'azy moa iaho to sa akognono e, da magnariky an'izay e mampiasa boussole koa moa zany re ohatra ka hanisika hoe mety tagna sisy olo izy, da igny koa gn'afantarana azy koa zany hoe ary no andehanako na asy.